नोभेम्बर महिना शीतल मौसमकि शुरुवातसँग जुडो हए, जौनमे दिन छोटे और रात लम्बी होत हएँ । जा महिनामे दिवारी जैसे पर्व मनात हएँ, जहँ घर–घरमे दिया और मोमबत्तीसे सजात हएँ और जा महिना एक प्रकारको शान्त और उतसवपूर्ण वातावरण लात हए । जा महिना वर्षकि अन्तिम छ महिनाभितरकि एक महत्वपूर्ण समय हए, जहाँ आदमि नया वर्षकि तयारी और योजना बनात हएँ ।